Lafa iorganisé fety tsy ampoizy koa zany a, av- iha zany alohan'nymandeha agny tokony ho hainao olo ho avy ao, tokony ho hainao koa le fety andehananao agny, tokony ho ahirinao koa hoe aia plasy anaova ny fety io de hoe ino akanjo anaovako.